<hesitation> nainy kakaa ronyo fan. Binun nyo nating komainy fiisok rou ya, nyo nating kaa rou koman na numaa, vatsvats rou koman na numaa, fifio rou ge rabut rou ge nom rou kirat ana sarep, te nai binun a aufuiny mes nainy, kaminon fatouf tan moun, sisiuf rou nyo te naa tan fatouf fatouf. Kap non, tabin mee kaa minon painy binun kaa non mata vanyo ge tan fakats tsonyo, nyo binun rou ya. Gim rou ma kakaa babainy, nainy sikia non ta binun iny kat, nyo goros rou, goros rou nyo te tagun tan fo nuaf, tagun rou, nyo te na ratsu tsiko rou ta nyiu, nyo te tabin mee, fakaa tan nyiu te of teis, tagei rou a saf a moun gen guei nyo te gum fiisen ramiri, mam te sisio sisio vavis rom fo sisio ana mam te oor, mam ferera kan rom, mes nainy mes nainy nyo gum rou teis nyo te vurungan fo guei tsony kakaii, ferera ror, an koman, ferera tsuri, ri nating. Ferera ror, ri te aisait a fo nyiun. Pass mirori, ri te nai ferera mi ya. Kap to pasan fatabiny ferera kap non nyo pasan osing fatabin rou fo guei kakaii, nyo te naa numaa. Nainy touraf bus non ana nyo te kat bus a nas kain ainy tana touraf kap non nyo te tagei fo nas te bong ror nyo te togas togas rou ya, kotan kan bong ror nyol te garus garus fakap, te nai atom rari tana fo pan iny aton gotan. Kap non, nyo te kat bus a nas, virik rou a nas nyo te fagum. Touraf touraf minon, tsuri sak non, nyo te na tan fatouf, neaya tsun tana painy seksion tsuam ana belo, tsur sak non ana mam te naa tan fatouf. Fatouf kap non nyo te tabin mee, nyo te gumgum fa kakaii, ge vurungan rom fo saf kain ka naa tan fo mes fo nyo te tsue bus, yoo, nai goros bus. Kat araa ra te nai goros bbus, ri te fokinai vavakas ror mam te taan bus sap. Tan fo numaa tsumam, ana mam te goros bus.